Ny olo a Inde agny zany da <hesitation> mahay mandray olo sady mizara izay ananany. Da ny resaky arapanahy amindreo agny koa moa zay ka misy ny fahaiza <hesitation> mitia olo zany sady mitsinjo olo